خليني أفكر شوي أعتقد أنه ثلاث أرقام أجدر أجمعها اه ثلاثة اه زائد اه سبعة وشلون الرقم الثالث راح يكون خمسة يعني ثلاثة زائد سبعة زائد خمسة ااه أعتقد راح يكون الناتج خمستاش. يعني لو نختار هذول هذول أرقام. ثلاثة سبعة خمسة